<hesitation> أكيد ننصحه إنه يجرب الحاجات الخظرة، زي سلطة الفواكه مع الشوفان، واللبن اليوناني كوجبة خفيفة، زي <hesitation> أيظا تجربة وجبات الدجاج المشوي أحسن من المجلي مع الخظار، أوالسمك <hesitation> السمك المشوي، والأرز البني كلها صحة وتوفير للطاجة، أيظا يجل من أكل السكريات.